أجيله إنه يغير من روتينه، يغير من نظامه، يرجد مبتشر، وما <hesitation> ما يمستش التليفون، <hesitation> وجبل النوم يسوي حاجات <hesitation> تخليه يسترخي، <hesitation> حتى إنه ممكن يجراله كتاب والا يتأمل الصباح.